ס'איז דא א מינע שטיין וואס ווען מ'האקט- מ'קלאפט אריין צוויי שטיינער איינס אין די צווייטע צינדט זיך עס אן א פייער. א מעטש <hesitation> א שוועבל וויזוי מ'נוצט עס איז די אויבן פון עס האט אביסל פון יענע מינע שטיין וואס ס'קען אנצינדן א פייער און אויף די פלאץ אויף די באקס וואו מ'קראצט עס ווען מ'קראצט עס צוזאמען האט עס אויכעט פון דעיע שטיין און ס'צינדט אן א פייער.